अगर मुं मान लू की म्हारे पास एक बेहतरिन शतरंज खिलाडी बनबा कान ने पांच साल है। तो इके कान ने मुं सबसे पेली तो यो प्रयास <noise> करूँगु की शतरंज की जो मुख्य बाता है ,जो चिजा है उनी है जानुगु । की कसा उण खेल है खेले। कसा प्रतियोगिता मे हिस्सा लेवे। ऊँ के बाद मुं सबसे बड़ी अकादमी मे प्रवेश लेनगु। फेर् शतरंज <noise> का जो सबसे बड़ा गुरुजी रे उनसे जार के मजाको परशिक्षण लेंगु। और जात्रा भी दुनिया मे खेल होवे उनमे हिस्सों लेंगु।